Da maro moa ny karaza lafariny; misy lafarine vita avy amin'ny blé, lafariny vita avy amin'ny kazaha, lafariny vita avy amin'ny vary, da misy avao koa afariny vita avy amin'ny hanimbazaha atao blé zao avao koa.